Njaarɗe am mawnde no ɗuum woni ko hoore e adunaaji. Miɗo yiɗi njikkee njappi ko e rewɓe e sawɗe majji, no waɗiima no aduno mi wallaande. Mi faala njidde ndeeɗo neɗɗo wuttirɗo e jamma, njogotaade e ɗuum ko maayo njiggita e heɗeji. Bimbi njilli e giteeri miɗo yiɗi mo fayda e fewndo ndem e waɗirnde ngoodi ɗi waɗi jonnaaɗi e yamiro.